<hesitation> Fiangaliagna zava-kanto fantako alongany a: a tonokalo a <hesitation> pôezy a, de angano a, tantara a, ake koa sombitantara a, de tantara anatina boky, de tantara an-sehatra a, <hesitation> sary vongana a, de filma a, <hesitation> hira a, de dihy a sy ankamantatra.